Hee, blotin ñég be, fo njali ma gwili ma sanselim bommu. Bari a waatin yo we, biyoo, binan blúfat bommu, umada bi loti ñég, we tíw ma nsaambayi wi diisi wentelen diwilin ma.